Tu san yese zim bini, tu tari kambote, tu tari loŋo, ɛɛ tara pakute se'ere n boi Ko'om puan la, tara ɛɛn shrimp, ɛɛ hɛɛn, bama woo de la dunsi'a n boi Ko'om puan n bala. Even bunsɛleduma basɛba lagum bɔna Ko'om puan. Tu tari weele. Ɛɛn hɛɛn. Bama woo de la dunsi'a n boi Ko'om puan.